Haŋ, nte janniŋ n ka futuu, barinmaa ye a dinmaa le loondi n ñe, a ye wo le loondi n ñe kabiriŋ n taata fo n siita musu ñiniŋo ma, n faamaa ko n ñe i bariŋ ko a ye a diŋo loondi i ye jee, n ko a ye iyoo, biriŋ le senki loŋ n bota mankonoŋ jaŋ n taata riisaatooli, n taata futuu naafulu kodoo ñiniŋ naŋ wo le to, aniŋ n na mariyaasi kodoo, kabiriŋ n naata wo to, a jaaroo i ko futuusitoo, paabio ko n ŋa a batu foloo, n faamaa ko n ŋa a batu foloo; saayiŋ n be wo baturoo le la, bulu dimoo naata n muta, n buloo naata dimiŋ, fo wo saŋo banta, a jaari, jaari naalaa koteŋo, n naata futuo siti deemili seesi2016 n ŋa futuo siti wo le la